Kokoleu atokala losola, losola soma saikaini atoka pa aloina ela losolasoma. Ma nalo, tago ka ari tauia, elai siaka pa karusia, siaka taupe karusia, karusia pa sasau atoria pa iru atoria pe sasaga, uawai na pa aloa, pa sasau pa iru atoria. Mete pa kuria, metela taupe kuria, pa kuria taupe kuria laggo pa salaganina a wikutia, taupe wikutia, ela na tautau, taupauwa pa tauia. Elaipa, taupe wikutia, salagani idai container aka idai sosopene piola podoia pa inia. Taupa irua lago go lo roila pa kaisidia ka auna foil pa kaisia idai disi tialai pa irua. Taupa irua lago, auna siaka pa irua, au saike ini patalo tau redidia, adi tamato, adi capsikam, nakia ela na siamela gesi, adi aniana pa reridia lago io golo roila taupe u baria. Galo ela raila eisa esese pa obaridia, peka tata dukala kasi tape taduka, peka tataregese io golo roila kasi, golo roila tape taregese ma auna salagani pe lao, ala paka, peka tataregese. Taupa, auna golo roela taupe aiaiko aloadia, siaka pa bo irudia, siaka taupe irudia, salagani modela pa, asana pa timitimikidia. Pari ewaidia lago uwalupa irua, inau nalo uwalu ka bo irua, uwalo elae salaganiai ka autupia, kaka ugea nalo salaganiai, salagani kai autupia salogani kai ewtupia ka ari io waina salaganiai ka bibinakia, bibinakia lago kai alo bokoina ka akotosia. Taka akotosia elaia, aniana, ia capsicam aka ia garlic ela nalo kokoleu tialai ka aru sogoidia, unina isina mosunala kaia ri towo italai space ka dakia ka sogoidia. Kaka boboko tawalawo itai ka sogoidia, kokoleu unina isina mosunala ari towodia italai ka sogoidia lago lae kokoleu elae ka anakapa saia, kaka akoakotosai. Taka akoatotosai lago na salagani modela tape tuisala ela ka ugea, taka ugea ela uda ela magu tatagaina gito uda takei. Before eia aniani taka redidia ela uda ka tatagaina. Uda taka tatagaina tape, uda tapai io uela kakabela kaka tape, uda tapai, tapai gagaela inau ela, i agu aniani i ka aloegu. Are ala e taka pai aloaia ela uda, uda taupauwa pa aloa ela nalo tope morolai pampa iru, pau mokareu taupe pairua lago, lago tope pa irudia. Topee taupe iru alowadia lago pa uda pa aloa, uda taupe aloa ela moi pa ri aiaikoina namini aini pau io tau pa akoto saiadia, tau tauto taupe akota saidia lago, tau asana tepunu umano pa nakusaidia. Tape gauma ela tape kore, uda tape gauma ela tau la pe kore, tau tapa kokore ma siaka dipa ka mamako, aniani elipaka mamaku elai tau ela pe kore. Taupe alo, aloaia, tau pitia, tau iru atoria, tau ena aniani, tau iruatori mokareu tape tagalasa ela palama, palama alo atoria, pa alobokoina, pau pa alobokoidia sibi, sibi para pa atobokoidia, moipa lo bokoidia tadipa ka amela kakabe rausu, sibi pa alobokoatoraina elae. Ela kapoin elak pala makots saia. To makots saia lago, elaia taua sana panakoa. Taua sana ena, anian panakoa toa mela paia panakoa na panakoa na panakoa rausu, sulele panakoa torausuan. Lagu papoloap, pa pul nalo banba puloa sana didia ka golo roila, ia roila tua lumano, didia roila tua aria ka kanokano roila tua ari, ela sono panakoa. To panakoa kana petusala saitem to pokahana raia ka topa toiasa ka, boniai. Elae taupu araia mini, to paloa. Akaidia lo mundare paloa lagu paru peapea tusala. Peka sasaka pe tusala, ela niun nakam na nian nian nelao na kau taupa. Pa aloa pan elena tautau, kokoleu topoka tau iala ela paloa. Are, taupaua suru paloa, elaia ia nau nalo ate nalo kakaei irua. Kokoleu elae, nalo tamato lalosola soma ka loa, tamato lalosola soma, kale kain na idai pauna sesela kain loa. Aria baini anianaia tam-tamato lasolo takai adi kapsikum nalo mano ei sasa. Siamela losola taka irua ela garlic isina aniana, waini tamato. Nalo kokoleu nala esan a ate kaka at, kaka atokaia nalo kai iruasa, kaia iruasa, kai, kai aru popoisiaa, taka popoisia, popoisia kai gowesia taka gowesia taka kadaie umano atela ma aikala. Ela tamato, tamato, ela kai nalo asana atuara ka ogedia. Morodia kai kosi iowaidia lago asana atuara ka ogedia, atuarrei elipa utupisaia. Lago inau kokoleu ka loaegu. Kokoleu taka kadaia atela talo aikala elae tamato ela ka kusikusi elia kou mimirakadia. Kai kosi akinasomaddia kai mimirak somadia laggo kai addapaddia. Atelaa, kokoleu atela aga tamato aga pe podoma lago ate kapa idai modela lago kai irua, taka aloa, aniana kai irua, garlic, nakai kai irua, takae aloa elai atela modelasa kai irua. Tape lo mako, tape mako, tape kokonoro tape mako lago elae kai kadaia, ato nanaanamuanni eau ai iru. Kai ini atela wagana losola peka popodo namuni waini waini ionna. Namunamuna pe atoro, kasi domalai ela kokooleu ela namunamudia aikala. Are ela nalo ma more moreani pa aloatoro, moremoreani pa iru atoro waini io namunamuuna pe atoro. Ela na suru taupa ka aloa, suru elae tamato losolasoma kai irua lago elae kai atokaia. Ate, kaka irunaa, atea kokoleu ela ate kaka atupia aika, kokoleu ela kai, papara taim nalo oiel modela pa irua pa mala para-paraena kaka inau ela kai iru kakasuia. Kai iru kakasuia kai aru gogowesia kai gogowesia lago elae adi tamato ini patalo kai iruina, moremoreani beau kai iruine. Are ate ela lago modela capa umano ka irua, elana suru taupauwa ka aloa. Are inau nalo na, na idai kokoleu nalo takai aloa, nalo na kari nalo takai aloa. Nalo ena, ena, ena aniani e elai kokoleu ela na posina kakasu, sumala aikala posina kakasu pa kaisia. Nalo pa pa kosiakosia akinaia lago pa irua, irua kaina, kaina idai, idai kilo umanopa iru ae aka erua kilo umano pa aloa, umano, elana erua kilo aka idai kilo nalo. Peleita, boboko umano enia pa allodia, pa adapadia, taupe kosi kosia lago pa inu paeedia. Ianu nalo oiel, oiel ela kaina na, na na erua aka episa table spoon umano kai irudia. Taka irua sosopeneai lago an, elaeamore more beau adi aniana adi tamato ini moremore beau elai kai kai irudia. Taka irudia ela kai, kai gowesia, kai gowesia, kai gowesia, ela tadipa mako, tadipa makosoma tadipa lo mmako, dipa mako, ka gowesia kau, gowesia isau dipalo mako. Tadipalo mako lago ela, ena carri waini na chilli peis waini na gamins waini na coriander pa irudia. Taup irudia lago pa gowesia, pa gowesia tauna, pa gowesia gowesia, gowesia, tape io mako, ate idai capa umano pa irua. Daka taupe tape uo pe bobokeleema umano, tape bobokeleema in eau kokoleu pa sakopaina. Pa adapaia lago pa gowesia lago ela udape tuisala, apara two to three hours uda pee tuisala. Ine taupe arulalao palama gogowesia eu, palama gogowesiaeu, taupe mala aru sosobi lago ela palama gogowesiaeu, patolama gogowesiaeu, palama gowesia. Mala aru asosobi idai hour tialai palama gowese tauna, taupe mala tutu palama gowese tauna. Elna aniani ela, elai elai. Ia aniana, io tamato ela dipa lo roae, cari pelo podo, ela na cari taupauwa ela, ela pa waina. Nalo atokala moderare pa aloa taupauwa raie pa ana ela moderea pa aloa. Are taupauwa, taupe aloa ia amomoritala podoai elai ia bekia pai rudia. Kasilna aniani ela na mageala soma bekia pa irua lago lago elai lei amoamoritalai pa irudia, pa iruatoria, pa irudia pe tuisala natola idai weeki pa ana ela na aniani elae. Pa aloa, pa ida weeki pa, amela mako pa iru pe tu isala, taupauwa ka aniani ela pa kaisiapa apakoaeu, pa kaisia, ia suru, eia tautau kaina ma domala tau ana, man dala mosimosi pa ana pe rausu. Ela suruba ela umado domala taupe ana mosimosi umado moderate pa ana. Ena kari, ena tagu woisau na kari soro elaee taupa iru a torria moritai taupe iru atoria. Ela apara idai weeki na tola pa ana pa kaisia pa apakoaeu, ta kaisa pa apakoaeu. Are atokala ela na, na akitiai ta pe mama koela, udala na gesi aikala, udala na na kikina peka wagana udala ai kala, pe udala podo pe iowai ela kasi tape. Pe iouwa pe mamaku ela, tape mato ine palama gogewesia eu, pa gowesia ela pa wawainaeu. Are ela lae, pe lo ena aniani elae peelo cari pelo <hesitation> io pelo, pelo kari, kari taupe, tape iouna pa pa storim atoria asana elae. Are ela ma idai weeki pa ana, pa apakoaeu. Kisim sampla ten minits ba orait. <laughs>